Агар ман бояд бо пиеда убури ҷангали ғафсро анҷом диҳам, аввалан омодагии ҷиддӣ мебинам. Аввал, ман бояд маълумоти кофӣ дар бораи ҷангал ва муҳити он ҷамъ кунам, то хатарҳои эҳтимолиро пешгӯӣ кунам ва барои онҳо тайёр бошам. Ман бояд таҷҳизоти зарурӣ, мисли либоси махсус барои муҳофизат аз хашарот, пойафзолҳои устувор ва асбобҳои навигатсионӣ ва ё харита ва е компасро бо худ гирам.